Aika, mazava ho azy fa misy ny sakafo mampitombo hery amin'ny vatan'olombelona. A <hesitation> ohatra fotsiny izao a: mihinagna koba aina anao a fototra sakafo tsara indrindra koa izy io; dia mihinagna farilaky ianao a, mihinagna <hesitation> fromage, mihinagna dibera, mihinagna ronono, mihinagna <hesitation> chocolat dia mampitombo hery tsara mihitsy.